Tsy minomo kafe dite avao. Halako kafe fa mampilay foko avao hitañao an! Dite rehefa añao rokaky da mañano dit veromanitsy da miroro avao añao.